Gne fanatanjahategna tegna tian'ny olo hania koa zashy ny ame firegnenay aty da ny toa footy baôly, izy ame baskety baôly, rehefa izy zashy e fanatanzahantegna hagnin'ny olo maro collectif zashy da tiagn'ny olo hania izy io.